Aga pakkacappureng ta anre. Meppekko carana liakkibbuwaq. Ero nangngeq luwanrewe, indomie soto. Carana liakkibbuwaq iyanaritu, tello joloq mala wae nappa itaro okko oringnge. Nappa lipellani ero wae e okko komporoq e. Nappa ipattamani ero indomie okko wae pella e. Yakko manasuni, paletteqni ero indomie lokko mangkok e, nappa weddinni yanre. Ajaq talupai taroi toi aga bumbunna, baraq marasa toi leiyanre.